ممكن يتحقق السلام العالمي. هيتحقق لما تكون في عادة اجتماعية وفي احترام متبادل ما بين الشعوب الناس كلها بتحترم بعضها وميكونش في عنصرية وميكونش في تفرقة ما بين ناس وناس ما بين العرق الابيض والعرق الاسود لما يكون كله بيتعامل سواسية حيكون في عدالة اجتماعية.